﻿Ebisoro ebinkutiina muno kukira muno haroho entare, entare yo ningitiina hakuba netiinisa muno kandi eyine obusungu bwingi, <hesitation> hiyo nekuruma kandi nekwiita, haroho embwa, embwa ningitiina muno nayo, nayo eyine obusungu bwingi, nayo obu ekukuruma nofwa, obu bakuba batakwanguhiire kukutwaara mwiirwaarro, haroho enjojo, enjojo ningitiina iyo habwokuba nkooto muno, iyo nekwiitiraho, tekukuruma, tekukukoraki baitu nesobola kukuteera oba ekakusamba ekakwiita, kare nabindi bingi baitu reka mbege mbahaireho ebi.